Okusoma kusobwoire okuleta enkyukakyuka mukitundu nga oluwo kuba omwana owasoma oluisi nafunaku akalimu okubona ogondi nga musawo ajanjabya ku abantu okitundu, ogondi ajanjabya bisolo abandi basomesa nobona nga bona bazimbire ekitundu nga kinyirire

Okusoma kumenyerewo oowavu omucitundu kyange, kubnga Abaana basoweire bantu basoweire okusoma na ebizinesi ejenjaulo nokwaya ejo'kulima ejobusubuuzi nokubanga basobola okwemereria wo amaka gaawe nekitundu nikisobola okubanga kyaaba omumaiso.

Mmm embula yemirimo eyonenele ebintu bingi okubanga omuntu aba'wula mirimo bitatagaine nengeri yo kosoma omulimo nigwo oguvaamu esente, omulimo nigwo oguvaamu emere yokulya aah kuu kusansai kusasaine no'bwibi lwakuba nti omuntu aba awula kasente era aba alowozya okwaba okwiba.

Kumufumbiranga imere eyokuliya mukisera, kumuikjanjabiyanga mukisera nokumugulira nga ebiyambalo

Emere ejensinga okutaaka injifuna mukulina nefaku kulima nze nti emere ejentaka obanga obanga ebijo nefaku okuwona nze nti ebisera ebyokulima nefaku okulima ebijo nebibawo huuuu eee omutiyere ebisera ebyomutiere nefaku okulima negubayo

Omuwigo nikyo ekintu ekyo kwebesya era kyentera okozesya okwekuma buli mbera yonayona

Kale okwekuma owaali poison waika abana balina okubona nga amakerenda obulezi obwokufuwira nga babuteka mubifo byawala abazaire kuba abana babiteka mubifo byawala no'kwewala abanti abandi okwaba mubifo owali emere nabanga iwo betege

Amasanyalaze muchalo ejenvamu ebula masanyalaze ife tukozesia bu sola bubwo bwetukozesia oyaba newegulirayo akasola ko ne'kakuyamba mumaka go naye amasanyalaze gakali okutuka yo be tetumaite nti mwaka ki ejekalitukirayo kuba kikali kiriwansi

Okozesya amaizi amabibi agalimu ebikyafu galeta endwaire eyo

Kumuwa emirembe kumuwa emere mukisera ne'butamukita emirimu emizito

Mukyaalo amaizi tigatoonya bulijo aye ebayo ebiseera byegatonyera ku abantu bona abamukyaalo bamaite nti ebisera bino gatonya nga tyaanu akaseera kanu kabba kaseera ka'kasana

Okusoma kutuwere okumanya engeri eya bazeiza baisu ejibaberemu enyuma eyo nesawa eno owetutukire era biki ebitugwana okukola okuboneka nti nti obuwangwa tukuma enimi jaisu nebintu ebyeyuwa ebitunyuwa

Tinjabangaku munsi jebweru nze ndi munsi ndi munu munsiyange munu omu'yuganda so tinsobola okulimaba mabu nayabire ku ebweru ndi muyuganda munu

Inze indi musomesia nkola kusaa mmala sawa nga munana nga nkola owabawo nga mmalire sawa ejo nga nkola owenjira eika mba awo nga inkutegeka ebintu ebyokukozesia olunaku olwiraku

Nsinga ino okutaka enyembo Jo lukenye luwakuba jongera okunjegesya okwogera olukenye nokumanya ebiyafayo mulukenye byonabyona mubulamu bwange nejiba nga jiriku jiriku jirikunejukirya omugaso gwo'kuba omukenye nsigale nga indi mukenye ate nazalibwire nga indi mukenye ate nfe nga indi mukenye

Aah Ekintu ekyokuyamba abaana okusoma nikwo okuwona nti abaana baba bababulirira babatwala kwisomero nga bakali nibababulira nibabalaga ku emigaso jokusoma nibababitiya mumaka agabaana abo ababitire ku mukusoma kibakintu kyakuboneraku

Amaizi amabibi gabamu obubuka obuleta kolera

Kiyinza lwakuba ebintu ebyo ebyo ebyotunda binyinza okuba biri mukitundu kyo ogulira kumpi notwala notunda kiyinza okuyamba

Empunga enene etera ino okusula egasiya nadala nga amaizi ebisera ebyo gatonya egasya egwa ino

Buli muntu alina okulwanisia okubona nti nga weyasomere alina okutambulya empapula ejo okutwala muwofiisi olwo'kufunza omulimu owafuna omulimu gwiza kumuyamba okufuna ku akasente. Akasente ako kasobola okulankulanya ekitundu na'maka gona okubesya mumbera elimu

Ekyinyumira nikyo okubona nti abaana basoma abantu balina obulamu amaizi gagwa abantu balima emere era ngaenkulakulana eli omu'kitundu nikyo ekyinyumira eeeh okusinga byonabyona okubona nti abantu bakwatagana wamu nga tulina eiddembe nibyo ebintu ebinyumira

Kumutwala mwidwaliro okufuna eidagala

Okunywa amaizi amabibi oba okunywa amaizi ag'eikendi agabaire okuluya, oba namaizi agagwamumansulo, nigo agasingire einu okuleeta taifoidi

Nze nga nze ntira okutaka ntira okuzuwala okutaka okuzuwala ejini, ntira okutaka okuzwala etisyat ejiriku ekala oba ebitoji, ejensinga ejensinga ejensinga okuzwala eino

Nikwo okuwoneka nga tuteka esira inene ino okubiriza abaana okwaba okumasomero era basobole okusoma nga tusubira nti ebasoma basobola okuyamba ekitundu owamu namaka okufuna eeh amasanyu

Emere esinga okuwa omusaiza amani niyo emere eyobwiita ewa ino omusaiza amaini agasobola okola emirimu je nokulowoza endoboza entufu

Kyetagisia Lc 1 natola namateka nekomiti ye nebaba ne'timu eyinza okubita mumaka nebawona nti amaka yoyona ebyoloni bisa nga biyonjo okusinga eino kuyinza okozesya enaka obulezi obundi obutolaku eeh eeh ensowera nokusandikira etoyi ebyoloni byetaga okusandikira

Okusoma kutuwa essente okuzimba amaka gaiswe, ate okutuwa essente okusomesya abaana baisu m'maka gaiswe, nok nokutuwa okufuna emikago ejobulimbeera yonayona omumaka gaiswe.

Kubinabiyanga nokweya nebwekiba nga kizuire nimutolamu gasiya eyo erimu

Omwaana wange ndina okumuwa amakerendda age'biwuuka oluvainyama olwe'myezi eisatu niwo awasaanile okufuna amakerendda age'biwuuka .

Era amaka okufuna okusoma okusa kyetega nga enfuna yona nsa enfuna ye'sente ekisera bino okusoma kuliku sente

Okuzwa eira, eira, okutya katonda, amagezi wegazuka, okutya abazaire bo, mama wo, mama wo, baba wo niwo amagezi owegazuka.

Kujiteka nga musitowa noku kkujiteka mwisana no kujanika mwisana

Tusingire kukozesia intambulia ya ya maa gali na mapikipiki mukitundu kyange eyo niyo entambula eti esinga eino okuba okuba mukitundu kyange okuyamba abantu

Esente jange njikumira waika kubanga ebanka etaka ebikulu bingi byokwabiraku ebyokwewandikisa

Yee gino eporoguram gjiyambire abantu abaana abakula na abatobato bonabona nadala ababaire nga bakaali bali owansi mwitosi bavireyo bona basomere ate gibategekeire oku omaiso ejebalikwaba babbe nga balikutegeera giyambire okumanya okusoma ekipande okusoma ejabalikwaaba okumanya okusomaku naka nakabaluwa

Kuyamba obulwaire obutasansa na

Yee ssebo kuba nsobola kweberesia nga ndina akasente akasobola nkuberesiawo.

Amaizi gokunyuwa okuba amasa nteka kumanya ensulo ejendi kusena ku nti insulo yengeriki ya kunaikonta gaa'muchalo agatali gakunsulo oba ate okumanya nzenti nga gakunsulo gataka okufumba ku kaisi gateka okuba mafumbe

Kubatwala madwaliro no'kubba empisio

Olwasabit; wabawo okusaba, owomala okusaba esabiti eba atandikire enaku ejiraku oba olina okuwona nga okola emirimu nga okulima, nga oku aaah abakola mugavumenti basomesya naye nga nze ndina okuwona nga inongosya maka.

Amaizi amabibi ago owansi gabba oluisi nebiwuka ebibitira mubigere nga bilhazia amaizi ago mukuzenya okwo abandi gaba mumunuwa nga nentiba nentibategeka negaleta ebiwuka

Ekiyumira niyo okuba nze nti ndi mukenye ate na'kulire ndiukenye nazalibirwe ndi mukenye ekyokubiri nimba nga ndi munauganda, inkulire muyuganda ate era ndifira mu uganda kintu kisa ino kyo'mugaso

Obusenta bwo mukyaalo buyambire ino, mungeri ya abaana okusobola o'gulanga ebitabo, makalamu, maseeti nebintu ebyo byonabyona, ebisobola okubayamba ku olwo'kusoma.

Nsobola kuba ndi munayuganda.

Abantu bonabona owebaba nga basomere mukitundu baba bonabona nga tibegayirira eino, babanga batakangana kuba buli kintu kibaba nga batakire kkiba kiriwo ate amagezi bonabona baba bafunire

Ekiwa abantu nga bafuna okakoolo etikakoma kukumba nga nseke ja malwa no kukumba nga ebikopo ate okukewala tulina kulekera okumba nga nseke ja malwa nokukumba ebikopo